To ang gəbən n rek múka naa in gəgə in una pii waato ina gwan sam. Sə esaa bone, wato esə bone dəlloroo n ang. áá meri wato mari, i iisa mo̱o̱ uza gapta omit etigə i iisa bonge moro gua pa. to uza kamtəka kan una bes riari. wato moogo mona gau puni moro gau səni, wato moro gau ni se̱n zak. moro gau wato mogo gwan zaza vinŋaz bo i ara sə moo arekən mu'ka pa ve̱s eki to mo̱o̱go moro gwan gau rieri. Ina ka oga mo̱na ka sam riang sə monaka gau riang koo apu náá una, sə mona ka ii bo'ruka rə too sə i ina og ina roon na go'sapuni. I zak roori sə i zaa i wokus ina roon rieri na gangər ina sə n verezoiro so sə gwan sam sə go̱m baar ni eniyak piipa ina gom baar ni irim a eni an piipa sam Ina esə verrezoi bonen qwan sam ese éé verrozoi bonen e mariya verei bone saman iikənka piipa. sei ənki ɗoowi ɗowi, koo i ii oka dowi bonge n kagə ri n pa dii. too wakate uza pii mii n gau mi eki mazzə gə sam ka go'se una səka goose ri'zi pa. In una pii sə doowi miiz uzi pi sə bosé mii n gau. In zaa minge to̱o̱. Riakge wakateya roozo ge, n zaa nrə kamsəkə kiiz so n za baaka gwan npu dookro n ree n dops baak, n raas baak. bo'rus kome anya pat nbors. Kala anya n dé n bo'rus pu se eri de i zaa n má baaka baak sei zaarə og lallai ko̱o̱w óka n kinte ko̱o̱w sei zaarə gwene, sei digar eri in n oga ina roon baar gompu har bonge no̱k ande sə mi’ nka ruuto sə nka zaa su nka rə in nka baa ko̱o̱w nka kine ri na ya? Gə noka riika ina bo bo'kan sei dei bona pe'pu, bona gose pu una. Ina sam sə in le'kine so su gənne sa'kan no̱k, anya mii mina pu go'rukun ina pu kink, neta baakrəttə. neta kala sə n baat, sə mina pu daakerə ri to̱o̱ n arkbo an boo bo'ok ga so su mii n boo doozuz. So su mii’ wayaz sə nka anna bo in baaka in baaka baak ya? Eri sə zaa rə bo'se waato leesa gwan leesa o'wa gwan vəs go'pa gonan, sə zaa so sərə wo̱kise kap, sə səre gənne sa'ka’ bonge mii mire goo riang, gə karə mirə ree muka pa to̱o̱ ina roon haa riak, riak ina ron pu daamikərə timlə roo n kala <hesitation> waka teya pazzəya pat n gee belɗim naa irima eoki pa ri'ak haa n gau pa ri'eri. to ina eni sam koo benaya mina gau sə mina sundo ina roon, sei meem keese tan, mina, gau sə mina sundo ina roon sei meem keese tan. too ina san so sə nka bo'ro sə nka ree yede uzarə sə Go'tun sə n ka zaa so’ sa karə neksisine neta root sə nka gən wessawe, sə ika kinak. mibo n se biláá eki pa to̱o̱ n gom rieri tan n see biláá rook pa, sei uri mariya ni wessawe'ei gə ii gə ii na'na ina reeni na bo'rum naa iini. I ruugu i reege i rə bo'ro, in una riang. I ree koo lamzzə kokuma ar riang kinti una ina zaa narə kinti pu una ina zaa ina ree bo'rusa pu sei bans ina i bo'sa eni pa sei aká og kala anya i'kine wessawe ri'ang ama ini ne se'bilaa lamirə eki pa. sei ribde rieri, riak ina roon haa ri ak. pu daamikerə. mirə timle ina roon gapsa pu mi rə timlə ko bənaya mina sundo ina roon, sei meen tan. na gamn meem rieri. n me̱e̱ ni n bo'kunak pa. kuma ina roon bo artə tossəpuro n me̱e̱ bo so sə n ke̱e̱n ina roondə sə n gəən deideiyak pa to̱o̱ uki sə ina roon so su daamise, rieri. noka ni mila unyangi i me̱e̱ irima ekirə te'ka na bo'rum bon koo uza ri'eri, kokuma mi tan pa, na bo'run bon naa uza máá to̱o̱ biláá eki gə biláá bonerə áá eki. bilaa ni gwan sam gópa gon sam waato Ina basa bon hi soo su daamikam naa emi noka ni ri ik ā <noise> ā go'rus gapta āārət wessawe’ so su ā kala anya sə eskənāā bone pan, saa kie sāā gau wessa. Kala naya mona ka gi rupu sə irima ri'eki na tottopa moro, koo bənaya a gak gan nāā bone, mogo moo māz a gan pu se̱nzəz, zāāza zaaziz, mari bo sə i mandika haa sosə ii i dooska paka go'paki sə doosa gə pagna go'pan. n mee bonge n gə moo monzi a waas sāā bo're rien. ama bo moo̱ momi a waas sə a bo'ro ri'en pa gwan sam do̱o̱ wizi bo'sə ka ineni rien nok sosu dikta ve no̱ka mo̱o̱ gwan səə sə aā rəkən mukan eki baar kwe̱e̱su pa sei dei boo bon boka bo'ro sə mo̱o̱ aka og booro amma banda ara bo okun mo̱o̱rok to̱o̱ əngkai irima go̱o̱ ri ewi gə go'pa <hesitation> noka rik uki sə ri ak, mii ri ak irma ri eki bo'rum naa rikak koo gan mirə timlə kala wateya pazzeya pat mina sando pani n gamn meem riak ina ro̱o̱n ko nn n tim zuiske naa irim a ri eki pa.